گھنٹی چِھ آواز پٲدٕ کران ییلہٕ یہٕ ہوا ہتھوڑٕ سۭتۍ لگان چُھ ییلہٕ گھنٹی ہتھوڑٕ سۭتۍ لگان چِھ ییلہٕ یہٕ کمپن شروع چُھ کران۔ چونکہ کمپن وٲل اشیاء چِھ آواز پٲدٕ کران۔ توٲی چُھ گھنٹی آواز پٲدٕ کران۔